<noise> I Norgezy moa da <noise> firenea tambany fi-fifezan'i Danemark tam tao efatsy amb folo sy valonjato sy arivo, taloanio zany. <noise> Da gn nama gn nama niarak tam Suède avao koa i <noise> nanomboky tamin'ny <noise> tami zay fotoa zay. Da nanomboky tamin'ny dimy sy sivanjato sy arivo amin'izay izy <noise> nahazo <noise> gny fahaleovan-tegnany.